نكتب في الرسلة الأكاديميا متاعي, <hesitation> ومتحمسا عاللآخر عليها, عخاطر بالنسبا ليلي هذه خطوة ياسر تنجم تبدلي حاجات في حياتي, و <hesitation> ومن خلال الذكرى هذه نلقى خدما ياسر طيارا, و <hesitation> يعني باش نحقق أهدافي اللي أنا نطمحلهم من اللي أنا صغيرا, باش نكون دكتور إتس تراهمتر.